“निराशा” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे अँध्यारो, हार और असफलता आत हए । निराशा कहोक एक गहिरो मानसिक अवस्था हए, जहाँ हम अपन अपेक्षा और लक्ष्यन्कि अपुग परिणाम या ना सोचे घटनन्कि कारणसे हमर मनोभावना प्रभावित होनो हए । जा भावना प्रायः दुःख और निरुत्साहसँग जुडो जात हए, जो हमके जीवनकि चुनौतीन्सँग सामना करतपेति कमजोर और थको महसुस करबात हए । निराशा एक ऐसो अवस्था हए जो व्यक्ति अपन भविष्यप्रति आशाहीन महसुस करन सकत हए । जा अत्मविश्वासमे कमि लाए सकत हए और जीवनमे अग्गु बढन ताहिँ उत्साह और प्रेरणाकि कमि लान सक्हए । निराशा फिर एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव हए । जा हमके समस्या और चुनौतीन् सँग सामना करनके ताहिँ समय और स्थान देत हए ।